Kuae papaka pandepo oipota jei yandeve yande ñanoi jokuae <hesitation> arakua pandepo yeye jaeramoko yaikokatu yande arakuare oipotavi jei yandeve jokuae <hesitation> yande jokuae yande arakua rupi yande puere yaikote jare yakuakua